ஒரு காடை அல்லது தடுமாறும் பாதையில் தனியாக. செல்ல வேண்டும் என்றால் நீங்கள் முன்பே பல விஷயங்களை. சிந்தித்து சரியாக தயாராக வேண்டும் முதலில். பாதுகாப்பான பாதையில் செல்லும் குண்டு கடுக்களோ. குள்ளடிகளோ இல்லாமல் பாதையை தேர்வு செய்ய வேண்டும். திடமாக நிலைத்த காலணிகள் ஏதாவது தண்ணீர் அல்லது. மழை இல்லையா என்பதை உறுதி செய்யும் வகையில் துணிகள். குளிர் அல்லது சூடு பொறுத்து பல்பருத்தி உடைகள். விரைவில் நீரை பூர்த்தி செய்யும் சிறிய நீர். பாட்டிலை எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும். அதோடு வழிகாட்டி மற்றும் அனைத்து சமயத்தில். பயனுள்ள காற்றோட்டங்களை எதிர்கொள்வதற்கான. துறை காப்புகளும் மிக முக்கியம் பொதுவாக எந்த. வகையான சிக்கல்கள் எதிர்கொள்கின்றன என்பதை புரிந்து. கொண்டு உங்களுடன் கொண்டு செல்ல வேண்டிய பரபரப்பான. பாணிகள் மற்றும் கற்றைகள் திசை தெரியாத இடங்களில். தூக்கி செல்லும் உபகரணங்களை தயார் செய்துகொள்ளுங்கள்.